देखो सा हुकम अगर आप कता वारे जवा वास्ता प्लेन करवा चाओ तो सभूँ पहिला आपणा सडको रा पता कर लेनो चाव। ना तो फिर अर आप गुम जावला फिर आप रात भर रेवना री व्यवस्था जगह नई हुआ अन्ना पछ रोड ट्रिप करवा चाव।